Njan tan tan yochi ajan keo ña'a iin tute yo'o choande ni keon ndutete koxo nuu onte kión, nii tuu ni ño'ó ni ñóo ta oni tu nixakoninda xhean toni tioni kuni tuu nimo yuante xa'a nituu xua viko ñuu mani kionjan tondó niyonama xuayate keon kii kioni, tundo xuate oxo nuku ndute xo'a yukan nguo ojon chukunda ndan nanda ndatan ndao kuxava nundoto tuu nañon, natunuu kando.